Babé muting maan umimé éni uting mo inja mubénéén bénéén aan simbé mo moomé barut, étébabuŋo, basiit, gusaak, éwokay, éfatato, guruto, gugola, guhaal, bacaŋéén; mémééŋ muting maan umimé éni uting mo inja mubénénn bénéén aan simbé.